Sop la, sop la meabu la ba iriet tanim o. Nula ubi nung pinis, nula ubi nung ok munuo, nopapali munuo nula na danuot nuaio sop nung menga danuot ga be naiet o. Nugua ugosnang ma paletip, nugua ugosnang ma pagap o la papalim ba naring narang sop nung ga ugosnang o. Eba ugosnang pagap la papalim eba mela babai ba la ba ugosnang o sop ga eba maset kukufmeng la ba ugosnang o sop. Leba maviet sop la papot ma sopvup, sopvup me ugos-sop me navietiap, kagagam o sop ki ba ma gosnang buogup. Papot ma sopvap me agos. Eba nala no danuot, eba taviet o sop, ba taviet ba kukufmeng naip nuo Labo naviet o sop, eba naviet ga ba namung, laba naviet ga ba namung, eba kufkufieng neip nuo, eba nomaiam tiep ga ba mega, iro la oviet o sop garero iro la uviet o sop ula muru, ga ba nomarikmeng, man kain sop la nuviet of? Man sop uri la nuviet o, eba mega maro eba manalava, garero, sop la kufkufieng sop ula muri uri na baranim la sopup me nuvietiap sopup me ugos na danuot ma palerip marap me parak la paplim eba magosnang o sop ga mela maim ba ga sop la iot tie me ugos. Sop me ugos ma burap, la ba ugos nang ma burup eba neim ba burap. Sop la ba tale magosnang burap o ga magosnang burap it agarit ba talakan kufkufmeng ba talakan neim ba. Iebakan magosnang burap o sop ga nien ba ga ba kupkafmeng burap la ba ugosmeng ma, merie ra lap ganam magaulap onim lakuan la nameng me sop laba agosmeng o, magoameng burap, magosmeng papot ma pagap la ba magosmeng eba meal mau babaim ba mirie burap la man ugosmeng o sop, la ba tale ugosmeng u sop ba talakan babaim ba mirie burap, talakan kufkufmeng mirie burap, ba talakan babaim tapas tapos tale ugosmeng o sop ma mirio taraip la ba ugosmeng o sop ma burap agarit, tatot ga ba ugosmeng ma burap ga ugosmeng bagen naring sop na kilan nau ga ugosmeng o me ba maset babaim ba burap. urie palanim ba. Urie magapa ula kiro la bet ira burana nuang ira mare la nuabua la ba ugosmeng u sop uba babaim ba. sop la lain mamatiba maset burap. mame ugosmeng o sopmeba neimba burap. uba naviet o sop ula kufkufieng eba kufmeng neip huo <hesitation> neip nuo laba talakanbuokup gat iramaneip nuo sapos nuviet o sop la lanu miamu todang na nap la buat kirameng tatuan na dalap buo ma irie sop la ba magosmeng neip nuo meba mumurum ba neip nuo talakan a burusmeng neip nuo ba kufkufmeng ga eba talakan burusmeng neip nuo <hesitation> urie sop la ba magosmeng neup nuo sop me ugos ba naviet o. sop me burap. La ba magosmeng burap urie sop la kagagan maiong magaulap ga teip la mama magosmeng burap o. M irie lop la nugua nala na danuot magosnang burap, eba naving sop me ugos na danuot ba magosnang burap opapalim. Magaulap mila mugam la miaram lop mila kapim mirie ganam la ba magosmeng tatak burup maiam tatak lopla miaviam temoi ba me gosmeng o sop. talakan magosmeng agarit magosnang o sop me ba mariet kufmeng burap ga eba migimanang burap maiam tatak lop laba maset kufkufmeng ga neim ba la ba magosmeng o sop. Laba mapipirikmeng burap. maset magosnang o sop me ba mrausieng mirie pipirik bap ira buruma maiang tataklop mirie ganan lap la ba bugua bula na danuot eba imas buaving maro me ugos, buaving sop me ugos na danuot mirie ganam lap buaving maro me ugos na danuot. Le ba man eba ugosmeng o sop mirie lap talakan onup tafa ba, burap nuan la ba maset maiot, burap nuan la ba talakan giritmeng la ba magosmeng maset o sop ula muru <hesitation> eba ugosmeng o sop, sop urie la lain maset magos burap ga neit la ba naviet o sop, sop la buat magosbuong pagap mila papauliap man kain ubieng uro la name magosnang marap o. Sop la imaning papot o ubi la magosnang marap. tie ba magosnang burap, nuviet o sop. agosnang luguan o sop, pagap mila papalim. mapaga la papali ba agosnang o sop, eba nabun urie sop meba magosnang pagap o. Mirie ra lap ara ganam la magaulap la namo mela na danuot, ba miaving sop mena danuot. sapos leba karuk o. Sop talakan mela na danuot lama karuk o sop talakan mela maviet mirie ganam imas miaving sop mana danout "ur"sop kan urie tie ga miana urie non are ubien la miabu, ga urie ubien la aret sop la ogomeng nasait na burunam, novalang burunam ga nabung na dis o na baket ga narang uro paga la are ubien ga ogonang nasait, ogoneng me na burunam ga oganang are sop la betieng ga nabum burap me una maro la lot burunam una. nabung maro me nasait me babal ing nasait na miro koi ga nabung burunam ga ugosmeng, magosmeng marap burap o sop. Mirie lop ga naring, meba ugosmeng o ga nariet o "ur" tie ga novalang burunam mena koi ga nabung maro. Sop lu ila man kapkufing la ogomeng me nasait na koi ga ba nauriet o. Atabo karuk ara non, non lop la karuk o sop tie ga bat pala na danuot ga pariet agarit. Palat pariet agarit ga talekan mumurie la ba nauriet agarit. Imekan mumurum nuip la ba kufkufmeng la ba naviet o maro sop. Laba naviet o urio maro kufkufmeng neip nuo ga ba kan neiam niep nuo are la kufkufmeng maset la ba naviet o. Mirie lap la ba pala na danuot naring nala na baranim ga umeng urio maro ga naving me na danuot, o kuripnang nabun noba un poip nuam o oumeikan maiong ga naving maiong, nung kan urie, nabung nap ba ua kualo nung, ga naving me na danuot iba mila naviet. Mila miviet, miviet tie ga. Laba no ba sop laba nabung nasait na burunam ga ba kalait na ba naviet o ga nabung nakap ba adas na danout o nabung na espan ba mamaranu ba "ur" tie ga non ga la, la, ogosarmeng sop lakuan, ogosarmeng sop lakuan. Tie ga ufirmeng ma nurup miaro moli, miabu ga ufirmeng ga nur ga miabu, na espan ga ogosarmeng sop o loklokmeng sop me miaba nuvietiap. Tie ga non lap la puakan teip onim lakuan onim tinan, teip onim tinan la buat oloklokmeng sop o nur ga moli ga non pagap la mevanu ga miabu na espan ga oloklokmeng me agos tapos tale oumei na baranim, ubat na oloklokmeng ma kilalap ma ga meabung ba meviet tuo noba me nuviet noba luba ugosmeng na danuot mar nirie lap la ba man ogosmeng sop. A tale ba nala ga ouneng na baranim karuk bet nonan na luguan ga man ogosarnung ga ogosarnung ga met nuvietiap ga ugos ma marap me kuk ga ba navang iona ga nopapali, nuarot maro ga nula nuviet na danuot, ga tie gosgos nuno na danuot me nucietiat. <hesitation> Karuk gat o ties ba, arabo onagirang ka noba non nap la mame ugosmeng o sop, me ugosmeng o <hesitation> mirie "ma" talakan nuviet agarit, teip ara ganam onim na uro inamon lairup, ebakan naviet o sop <hesitation> bagan naviet o sop, tie la nuguat naviet, nalat tegonang na danuot ga guranang it, tie nugua nuviet ara o sop, abar nala ga durinang ga nala gat na luguan ga nonang, mirie lap ara ganen naviet o sop meba magimanang neip nuo la maset maiot, magimanang neip nuo la kapkufmeng maset ga eba temanang maset leba gurarang kabirana ma teip, eba nugua nonang kabirana ma tiep eba ga magaulap eba kufkafmeng maset neip nuo, ba maset kufkufmeng neip nuo Leba maiam neip nuo. Tie a mila nebolaming o lotu ula kanu o maroba nunumiap ula kanu maiong mirie ganam teip go magaulap gra nugua nala naviet imas mirie ganam lap la imas navviet o sop naviet o sop ga ba kufkufmeng neip nuo, eba kan neiam laba nala na nunamap ula kanu ga nonang kabirana ma teip, eba meiam neip nuo la kufmeng ba meiam neip nuo la mumurum. Tenuba maset ga taim la nuviet o, laba nuviet o urio maro ba neiam neip nuo laba maset maiot ba maset maiot neip nuo. Mirie na lap ganam, navarung neip nuo, naranang maro iro sop irama neip nuo meba maset kufkufmeng. Tie la nugua gosnang kovuna ba ila burusmeng neip a, agosgosnang o sop nuranam mame Kilalap nuo irama neip a, nurano sop irama neip a, eba maset matiba kufkufmeng neip a o, meba ila sop na neip a be tulakan burusmeng neip a. Mirie ra lap la mas, mirie ra lap laba buviet o sop meba maset mumurum ba neip buo. Leba burusmeng kilalap buo naranang sop irama. Leba burus betmeng tatak buogup irama kilalap irama neip nuo kagaka op ula "ka" laba ugosnang o, naranam irama neip nuo ba naranang titot ga naviet o naien ma lop, nagala ma lop, urie ra burus la no ra irama neip nuo. Tulagat betieng irama neip nuo. Laba ina betieng inar nuviet o non sop. Sop la mumuru la ba magosnang neip nuo o. Eba maset namung eba maset nonang la ba man magosnang neip nuo O sop, mirie ganam lop, la naviet o sop naviet or sop, eba aitneng, neip nuo la ba maset maiot, ba maset maiot talakan madangutmeng lop nuam nuo lalakan madangutmeng kualanung nuo ba maset maionang neip nuo, muana la nuviet o sop, la be tale naviet "o" ga nula guranung na nap ba la isam navup nula tevulai nung na kimanam o na nap ba ila kire o nuavia paga ba la ise ga nunum imas nala ga na danuot ga naviet la ba tale naviet o sop eba bagan meiam lop nuam neip nuam la talekan mumurum, kuala nung la ba noie neip nuo la talakan mumurum. Ebagan no sagameng la na danuot ga nala maset naviet, nala na danuot ga maset naviet ebagan naviet o sop, la ba tale naviet o sop ba talakan durinung ga kuala nung narubu ba maieieng neip nuo ga ba nogalaieng nala talekan nuviet, ma gosgosnang neip nuo o sop meba maset kufkufmeng meba durirang ga nunuo. Mirie ra lap ara ganam, imas naviet o sop meba mumurum ba neip nuo meba iat duri bing naruba ga talakan tiam neip nuo la ise paga ba irama, muana la buviet o uro maro la buat kufkufmeng neip o. Mirie ganam lap la imas nala navaraim neip nuo naviet ka tegonang na danuoot naaram are neip nuo, nurno maro iranuo na bogom nuo ila todang na kibap nao na nanam nuo malonim nuo analava o maro ga naviet naviet kagarat ara ok orait nuabu na dan na kilalap nuo na danuot nuavariam ma gulaknung na ibunim nuo na bogom nuo, tatang pat kibap nuo maset naviet o ba kufkufmeng neip nuo ga urie tegonang me na danuot tegonang me na danuot nuaro maro magosnung ibunim nuo buruma Ibunim nuo buruma are palaget asau nung malonim urie narang mane nuang laba nabanang, nabanang. Trausis ga siot la ba nabanang, kagarat ara, nabung ara nala, le ba magimanang la ba meiam neip nuo la muana lo nuviet o usik sop muana la nuiet o sop, sop ula muru laba kufkufmeng neip nuo, magabun be la ba nonang iu, ba naieng noime la nuviet o sop ula muru la buat kufkufmeng eba namo mademdem ieng neip nuo, eba namo muiong nonag noi, muana la nuviet o sop ula muru, muana la nuviet o usik sop ula muru ga naieng la kufkufmeng neip nuol mirie ganam lap la na meng magaulap me neip, na la naiet o na danuot, magulaknang neip nuo o sop me ba mumurum ba neip nuo, ba maset durinang narubu ba ina nemung parabira Inar nula na danuot inar nuviet, tegulak nung o sop o masopnung marap nuam burap <hesitation> buruma nuang, inar nula a balak nung na espan ok inau nula, inar nula nubua na luguan. Urie maro nung la buat magosnung burap o nabung maset na luguan eba tarakan ulam afarat iro meba mamaranu ba talakan no, laba nabung na sop na danuot ga onalai, eba maropieng eba no ba, eba talakan mumuri <noise> talakan muri <noise> uri <noise> sop nung. Mirie ganan lop imas naviet o uro maro, mirie ganam lap la naviet o uro maro, talakan marmara la be talakan naviet o. Marief o memba kufkufmeng neip nuo Lop nuam, kualanung mirie ganam lop la ma gosgosnang o urio maro, ubieng uro maro la ogosarmeng teip mila toktokim neip ina, teip mila toktokim neip ma ubi ieng urio maro la maset magosnang neip ga be tapmaio, ba tapmaio teip ga ba babaim ba neip nuo o urio maro, eba babaim ba neip nuo o urio maro. Mirie ganam lap la imas magosnang neip nuo meba mumurum ba neip nuo meba kufkufmeng neip nuo, meba kufkufmeng neip nuo buat nuiram, man ties tunt ka o uro maro ubi ieng uro maro laman ties tung ke o la buat meviet o na danuot. Ubi o urie maro la laklago, laklago ubi o ga ogosarmeng mare teipmat, laba naviet o, neip nuo ba mumurum ba Poinuang ila kapi la miavia temoi ba navaring o urio maro la be kufkufmeng neip a ga ba mumuri ba laba tale agosnang poinuang o urio maro, ba lalakan mumurum neip a, talakan kufkufmeng neip a labe kufkufmeng neip a tatak madalak laba navveirung o urio maro. Nirie lap, magaulap leba oumeing urio maro na baranim ga miaving me lakuan. Migana la ume unama navanap eba ouveng uro maro na baranim ga aba aving. Mumuru eba man, te gosgos meng burap o le gosgosmeng marap o la buat o matmeba barak ana, aba tapno o burunam na koip ba parakneng ganarieng, agosnung marop o, magosnung ara marap o. Uro maro, meba murum ba la ba maset kufkufmeng laba tale magtosnang marop o urio sop, ba talakan maset kufkufmeng inamap o ba talakan maset mumurum kufkufmeng marap o maro la magosnung la be magosnang agarit. La ba maset kufmeng la ba magosnang O sop, mirie ganam lop labe naving koip mena danuot, ba nala magosnang, ba novim burap mena danuot eba nala magosnang talakan magosnang agarit. Eba magosnang ga ba magosnang o urio maro uro mario ga meivo ga namo sop gaba nala nabum pagap na danuot la papalim eba naram uro maro ga ba magosnang miritmat marap o, ba magosnang ga magosnang ga ba nei ba marap. Karuk ga o ties ba la ba taramang, savenang ounit urio ubi o urio maro ga karuk gat o ties ba ie ba taramong onit urio ubi o urio maro la tuaramo. Sop it urie la buat ogalaieng palalim irama marap la ba magosnang na danuot. Buat ogalaieng palinim irama burap bo galaieng palinim irama koip bo agalaieng palinim irama pasip la bume parak ma, bo agalaieng palinim na luguan laba agosnang luguan La ba o galaieng palinim irana mirie pagap ara galam naba nabung sop irana ga magosnang o sop-ubi ieng la arerapnat la mgosnang misik marap o, karuk ga o obieng ba. uarie planim gano la ba igoieng la ba agosnang o sop la ba ogosnang o sop eba igoieng palanim irama marap. Arabo uriet ga uriet ga karuk ara.